Araiky foagna zao saosy ampiasaiko andavanandro, saosy tômaty foagna; fa reto ndraiky mba misy vitsivitsy mba haiko: saosy soja, saosy huitre, saosy voanjo.